Nemu wandawa nuzipe wino nkaka tukulie ngindi ndi- ndi- ndini ni amani njowansi wanda waji jumapili uwino nkaka tuki njuku kanisa nji msifu Mungu tulundi kwaya akula twa fumu kanisa ingwe luku ngandi nji ndinsima naya nali insima ingwela kaili ibada ya msanya kaili tipwuli kuku kuya msifu Mungu takaa saa kwanzia saa nane paka saa kumi panolo kula tukufuma saa kumi twa waela kailuku nganda ina pitu kuyaisha na ya rafiki yanetu kupela na mawazo ehh tuku- tukupela nani yabalizi akwe Mungu ivyo tu. Uwo woli wanda wanusuma uno kapeli inti fulahia